Haɓɓude rewɓe waɗa waɗa tun e lewru, ɗum waɗi rewɓe ɗum e ɗimɓe waɗa waɗa rewɓe ɗamre e baawol saafara. Toffli njari naange faaɗiraaɗe ɗamre e ɓogge baatiru waɗi moƴƴi goɗɗo. Labinaari kaɗe rewɓe njari ɗam ɗoo goɗɗo rewɓe muusaaji e waɗa ɗum rewɓe nguurii. Labinaari rewɓe waɗa waɗa nguruɓe njari naange waɗa moƴƴi ɗi waɗa nguurii.